لو سمحت، تقدر تدلني وين أقرب مركز شرطة من هنا؟ ما نعرف المنطقة كويس، فلو في طريقة واضحة للمشي أو بالسيارة ياريت.